סמאוק דיטעקטער ארבעט אז ס'שפירט ווען ס'איז דא א ריח וואס טאר נישט זיין, עפעס א גערוך וואס איז נישט געזונט. און ס'פייפט צו אלאראמירן די מענטשן אז מ'זאל ארויסגיין פון די הויז. און ס'זייער וויכטיג צו האבן א סמאוק דיטעקטער. און מ'דארף זיכער מאכן כאטשיג צוויי מאל א יאר אז די סמאוק דיטעקטער ארבעט, און אז ס'איז גוט, און ס'איז גוט פאר סעיפטי און ס'איז דא ארויסצוהעלפן די מענטשן און מ'זאל זעהן זיכער צו מאכן טאקע, אז ס'ארבעט.